Aboaly zao gn biby haiko manao an'izay. Da izy koa mahay magnamboatsy gn tranony. <noise> Da maro lavaky, maro varavara gn ny tragnony da tsy mora hazon'ny mpangalatsy, tsy mora hazon'ny predatera.